كلان عود مثل في عيد ميلادي نتمنى تكون عندي هدايا، لأن النقود ما عندها حتى معنى <hesitation> معناتها حاجة تفض، أما كي تعود عندك <hesitation> كاش هدية معتبرة وتعود حاجة <hesitation> تبقى ذكرى ما تنسهاش، تبقى ديمة شافي عليها وحفظها، وتذكر بها الإنسان لي <hesitation> لي عطاهالك تكون خاتم تكون <hesitation> تكون براسلي.